الحيوان اللي ممكن يمثل شخصيتي هو حيوان الباندا، <hesitation> فهي انه تعكس الهدوء واللطافة، وكمان هي تتمتع بالمرونة وتقدر تتكيف مع بيئتها ايا كانت، وتعبر دايما عن-عن استمتاعها بالحياة بطريقة بسيطة، وكمان شكلها جميل والناس يحبونها.